פון גלייבן און געזעלשאפט און זיך צו פארלאזן און געזעלשאפט איז צומאל זייער א גוטע זאך. ווייל ס'- ס'איז דא מענטשן וואס העלפן. און צומאל קען מען זיך נישט אינגאנצן פארלאזן.